والله على حسب الأصدقاء إللي راح أقبلهم، يعني إذا كانوا أصدقاء أنا متحمس جدا لرؤيتهم راح أذهب قبل الموعد راح انتظرهم هناك، إذا كانوا أصدقاء يعني ممكن فيه أصدقاء إنت هم أصدقائك لكن مو لذيك الدرجة إللي تتمنى إنك تروح تقد معهم على طول، نعم ممكن توصل مع الموعد أو متاخر عن الموعد شوي ما راح توصل مع الموعد نفسه.